Ny biby biby tegna magnana sentiment satria izy izy kôfa le ôhatra popopopohina magn'igny izy tonga de aboakany tsara fa hoe tegna marary izy, fagnaboahany zany na izy magnagno mampalahelo na izy na izy miafatrafatra, aveke zanany ôhatra marary na maty <laughs> ôhatra zanany maty tegna malaelo be izy hita amy fômba fizahavany zany, aveke amizay ôhatra na misy ôlo mikitikitiky zanany regny igny na mamopopopoko zanany regny igny tonga de masiàka be izy.